Itaas nendi kitale <hesitation> mbukhanga mapema sana mbukhanga saa kumi kachira vukhala vuvere yao nanze khwitayarisha. Kwanza ninakhavukha shiniviriranga nyasaye ta lazima ave avweni basye emulonde. Itaya ndekhanga khachai khanje kachira mshere wa nayira yekhalanga yingo niye arane tsishukuli tsya yingo, sasa kitale yino vetsanga syenyene. Onyolanga mbushre endeshe khachai khanje kwanza, khakhume yimbo kho muviri khe khenzye nikule liduka nakhachai khanje yao no mukati ama ne kangumu nakikishe ndi yinda yivere sawa. Khumre yimbo kachira saa kumi yimboo yevetsaa inyinji. <hesitation> nzitsa yivweni yirya, nikule liduka iyanje sasa awenao ilava saa kumi na moja ne nusu, haya khupe vusati neye mukari, mbanje fundu vulayi khandi nelinda macustomer hasa nekhala tsa ne ninda macustomer mpaka saa mbiri, nyola nakhavukula esimu yanje, nekhupa mu hardware vavore fuwere vavore shembula neva vandera. Haiya osukuma tsa kalaa olola khuli isiku ilava sukuma ni yula saa sapa yao, lazima inzala ivetsaa ikhairekha khandi, nemanya endi ndireva mwene endi waa shukulu yalakhola yino yenya wilenjerekho wesi. Nalenjera endi nyela naliakho shina mono. She ninava ninikombe shilya ama ninikombe khutekha ne kas yivere yao, sundia tsa mwituka mokari mulya nekhava shifuria nendekha. Kachira shinenyenga khwikala ta kachira saa saba yao avandu vao vetsa vali. Valetsanga khula kama mafura hivi, valakhavanga lunch hasa nembela endi efunje natsia hasara. Sasa heri ndikhale nende open khe ndeshre tsa mukari mulya. Ndekha tsa khalunch khanje yao khalayi khene shichira esye ndeyeyanza. <hesitation> lunch yindayi yene ndye tsa nengusya tsa kama kawaida. Na natua tsa eshukuli yendeleye tsa kama kawaida. Na natua tsa eshukhuli mpaka angolove haas, sasa niyakhola angolove wsh macustomer kavetsanga manyinji. Sasa awenao yenya tsa ovuchesi vwosi, vuvire khu vuvire khu vukhala awenao. Customer vavetsa vanyinji. Kakho kalareva kalenyanga fu, fundu fwo mwituka kao kalasumbulanga kalenyanga alwanyi yao, tsinguvo ne vao valenya tsimbata tsino. Sasa pitanga tsa ekhole kosi, yimberi, ndumacho hei, ndumache mukari witsra wo mukari, witsre wa alwanyi, ni kario na esuku yisunda, ni yulanga saa tatu ne nusu kenako nika masaa kefunganga. Kachira mumbiri kwosi kuvetsanga kwakhachonya, yenya kutsie kwimunye sasa nafunga ne khava matsi kokhu, nendeya matsi, kachira esuku yosi yiwerireyo nendi mwituka evweni eyo, hasa yenya emanye khuli na nateya matsi kakhwisinga nende a matsi kokhurumishira. Kenya manye khuli nasinga ofundu. <hesitation> alafu esye mwene kenya manye khuli khandi near khutekha sapa. Esaa yendeyanga matsi nende mivuyu eki cha kutosha chivere yao nendeya neshiri matsi ketsule e mbanje munzu haya khave vusafi before yenya ne nakikishe endi khavre vusafi. Enzye nisinje, oluchesi lwosi. Lufu lunzirekho mushitere mbe sawa sasa ninakhe singa netsa yao. Khutekha shakhulya sha angolove